Lo sé i lo sientu abondu. No era la mi entención de fallal-ti i si en angún momentu t'ei hechu dañu o no ei estau ala altura delas cercustancias, te píu desculpas de coraçón. Alas vezis unu está çamargullíu enas sus cosas i no s'echa cuenta delo que está a descudial. Peru essu ni pon ni quita ná. M'emportas muchu i valoreu la nuestra amistá, assinque me gustava d'avial las cosas si me dexas. Di-mi que nessecitas de mí i vó a hazel lo possibli pa estal velaí i no fallal sotra vés.